विश्राम का अर्थ है आराम यानी कि शरीर और मन को थकान से मुक्त कर देना। इसमें व्यक्ति अपनी ऊर्जा को दोबारा प्राप्त करने के लिए। काम या किसी दूसरी गतिविधि से ब्रेक लेता है। जैसे कि हम सुबह उठे फिर उठने के बाद हमारे शरीर का इंजन शुरू होता है। और जब हम काम करते करते रात हो जाती है। तो खाना पीना खाने के बाद हम आराम। यानी कि विश्राम करने या सोने के लिए बेड पर चले जाते हैं। और तब हम इतने सुकून या बहुत अच्छे एहसास करते हैं। विश्राम हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। विश्राम के लिए हम बेड पर लेट सकते हैं। सो सकते हैं या हल्का मजाक कर सकते हैं। जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है। और शरीर को फिर से पुनः बिल्कुल तैयार कर देता है। जब हम पूरे दिन से काम करते करते थक जाते हैं। तो हमें आराम के समय सभी मन की चिंता से दूर रहना चाहिए। और लंबी सांस लेनी चाहिए या कोई किताब पढ़कर सोना चाहिए। और जब हम चाहें तो संगीत भी सुन सकते हैं। विश्राम करने से आंतरिक तनाव चिंता सब फिर से दूर हो जाता है। ठीक है हमें काम के बाद विश्राम की बहुत जरूरत है और जरूरी है कि विश्राम जरूरी है।